<hesitation> Biby fantako mandeha malaky indrindra zao an, soavaly, liona, bibilava zao mandeha malaky koa an, de kalalao, de miada- ny miadam-pandeha ndreka an, sokatra an tanalahy an zany mi angamba ny fantako.